akotiru fes edni akotiru on dutani damabe kare lekki, kare worstu kon nanande, kare valu luko, nanu nido kon nyawdo ha wakatire yawone. Ndumnu vali ta onha to banahonda imagensi wadi, ndumnu vali ta susai.